والله شوف أي فقدان سواءا الحاستين بيكون مرة صعب، لكن لو إضطريت للإختيار، بصراحة بفقد السمع، يعنى البصر يوفر لنا متعة ورؤية العالم من حولنا، التواصل يعني حتى في تواصل غير لفظي يعني زي نظرات بين الأخوية وزي كده يعني يمكن نعوض السمع شوي.